Ngjyra e argjendtë ma kujton elegancën. Kur e mendoj, përpara m'del ndriqimi i ni objekti t'bukur metalik ose naj bizhyteri si qafore, hallhalle apo edhe unazë. Argjendin shpesh e lidhi edhe me modernën edhe ajo m'jep ni ndjenjë t'veçantë për lluksin.